Ani ámòbi úlããnì ɛnɛ́ maa, ù tà yìlɛ̀ íɖi kúɖá kúɖá kúɖáà, ù tà yìlɛ̀ iɖi fífífífífíì, ù tà yìlɛ̀ íɖìì. ka à gagla, ù gagla ɖàa nɔ tè hóó hòó hòó hòóò ni éyi fó pòo ùŋòni éè fó sòo iɖo, ɖɛ́ɛ́ <noise> úni ɖi ìzo nɔ̀lɔ ìgbèwèe ɔmi ká ɖàa kplɔ̀ kòtò kɔ. Ájafá ɖɛ́ŋúú ɔmi ukɔkɔ kàá wulì níìnyì gba, kɔ kàá wulì níìnyìgba nàanyàle tè úni yifátè ni ɛ̀ni àámi ò nù egbè le ni alɛ nàá be nene, éyi nì màámi áwá bàá ba fà tálɔ̀ áwá báa tálɔ, u na mi to ígbo ká úni tíbí nyàa gàké u na mi to igbo súù u na bù ádá u na na bàni tukáɖá ɖɛ́ŋúú. úni ìyìzà le nàanyà tè ówó befè nàanyà sɔ̀lìmè ètè úni wa nɔmi ni ni nàanyà sɔ̀lìmè màa éè fè ámi maa, ù kɔ kɔ ée fè lili ábua, é nàáá zi bàni <noise> àdá bua, é nàáá zi bàni gbùdù gbùdùù sɔ̀lìmè màa ɔmi fà nɛ̀ ányi maa ù ɖi ní í nà wa sɔ̀lìmè àámi maa yá é kɛ fá nyàmà li. Gbàa, úni uni yìlè màaké níì bùsɛ màa ínɛ lèe káèè kayi bìà bù ɖa nɔ ɔnɔ gúgúà ù <noise> bó dò iɖosó káèè u nàáá nyónùbìàà ɖɛ́ɛ́ ɖòɖò ɔkɔ̀kɔ̀ lèe úni sú ìí mu ni íɖìàyìlɛ màa ù ɖi iku ɖèé le màa ké, káyí à nàáa fò gu nì ègàà, ɔwɔ náká ɛɖí nàáa ɖè íɖìàyìlɛ̀ kɔ íɖì, ú náa za kplawɛ̀ go úɖìjɔ̀à lɔ úni sú íɖìàyìlɛ̀ ɖìi iku gbàa ùŋò màaké ku ɔmi nyo ɛnɛ́lɔsíã àámi úni ɖì ɔ̀gɔ̀nì màaké ɔmi he maa <hesitation> á tà ɖí ì na yìlɛ̀ íɖì níìwubé àámi èle maa màaké káyí elí úni nyì sáà. ù na nyrà mì nyàa wùù, ú na nyràmì nyàa wùù <noise> kayi ùŋle èé zèe ífati ɖàá nu maa ú nà nɔ̀ ni óhòoò, ɔwɔ ká nɔ̀ ni ìnyà, ɔwɔ ká nɔ ní ìnya ni ɔwɔ ká nɔ̀ ni ìnya, ɔmi ká ɖàa kpalí àja, <noise> ɔmi ká ɖàa kpalí ámàjafá, i ni ɔmi nɔ̀à ni ìnyalí kàá bisòo ányrà mì elí ɖòoòɖo, kàá bisòo ányràmì elí ɖòoòɖo, ɔmi ká ɖàa kpalíámàjafá lɔ kò, ùni nɔ̀lɔ ɔmi zo ɖɛ́ɛ maa ù wa flòówu ká ni éyi wàá nyrà mì mù <laughs> ù tè zi nyràmìì màa kɔ zá banìi ú nà zá nyràmì tititii kɔ mò bu zá nù ì nàáá nyónùà, ì nàáá nɔ̀ ɔnɔ le wèeà, ɔmi nɔ ni íɖìàyìlɛ̀ ɛɖí nàá kplamì elí úni úni zo nɔ̀lɔ elí, ɔmi ká ɖàa kpalí ámàjafá áka úni kòkò úni bìso <noise> ámàjafá ɔmi ká ɖàa elí bìso.